Alo primeru ai que batel los güevus, craru, i alogu ala sartén. Con una poca d'albeliá la dimus cuajandu i diendu horma i a comel.